श्रीलंका को इतिहास बहुत समृद्ध और विविध है। एक रोचक तथ्य है। कि श्रीलंका में अनुराधापुर साम्राज्य तीन सौ सत्तर ईसा पूर्व से एक हज़ार सत्रह इसवी तक की चलो। जेको बौध धर्म को एक प्रमुख केंद्र मानो जात है। जा साम्राज्य के दौरान अनुराधापुर शहर जो अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। बौध कला वास्तुकला और संस्कृति को मुख्य स्थल है। याहँ पे मौजूद श्री महा बौध व्रक्ष दुनिया को सबसे पुरानो ऐतिहासिक वृक्ष मानो जात है। जेको दुयी हजार तीन सौ साल पहिले भारत से लाओ गाओ हथो। और कहो जात है कि यो व्रक्ष वही वालो व्रक्ष है। जेके नीचे भगवान बुद्ध ने वीरान की प्राप्ति करी हती। जा द्वीप पे सबसे पहिले मानव बसे लगभग एक लाख पच्चीस हजार बरसों पहिले भाओ हथो। जेको आधुनिक पुरातत्व प्रमाणित करत है। श्रीलंका को इतिहास एकी वर्तमान संस्कृति और सामाजिक विविधता से गहराई प्रभावित करत है। श्रीलंका की सीमाओं ते एकौ देश नायी लागत है। जौ एक विशेष बात है एके बारे में।